جتیاں نے جیڑیاں او ساڈے دن چڑھ دین دیاں تے ساڈی زندگی وچ اہم رول ادا کردیاں نیں، جیڑا اوہ سٹارٹ کر دیندیاں نیں۔ کیونکہ آپا وکھ وکھ کاماں لئی وکھ وکھ طرح دیاں جتیاں پہن دے آں۔ کجھ خاص جتیاں بارے گلاں باتاں کردے آں۔ سب توں پہلے گل کردے آں سپورٹس شوز دی، جیہڑیاں کھیڈاں لئی، دوڑن لئی تے کسرت کرن لئی ورتیاں جاندیاں نیں۔ ایہ ہلکیاں تے آرام دہ ہوندیاں نیں۔ دوجی گل سلیپر تے چپل دی کردے آں۔ ایناں نوں اپنے چھوٹے موٹے کم کار لئی پہن دے آں، کیونکہ اینہاں نوں پانا بڑا آسان ہوندا اے۔ تیجے نمبر تے آپا گل کردے آں سینڈل دیاں، اینہاں نوں زیادہ تر آپا گرمی وچ پاؤندے آں کیونکہ ایس وچ پیر نوں ہوا لگدی رہندی اے۔ تے ایہ توں بعد آپا گل کردے آں اپنے ہی <hesitation> کامن شوز دی، ایہ ہلکے ہوندے نیں، ایہ بچے سکول جان والے تے نوجوان جان والے ورتدے نیں۔